احاول افوت وانخرط بحياتم الاجتماعية اكثغ، يعني اذا هيم مثلا يحبون فريق كرة قدم معين، انا اغوح اشجعو اغول للملعب، اذا يحبون موسيقى معينة احظر حفلات، او مثلا اغوح اسجل بالجم قاعات رياضية. -هاي كلتا تخلق نوع من التواصل الاجتماعي بيناتنا.